अगर मे दोपहर का खाना मे सलाद अर सैंडविच मै से कोई एक चिज अ पसंद करनी रेवे तो मुं सलाद खाबो पसंद करूँ। क्योंकि महारो मान बो है की सलाद खाबो ज्यादा बेहतर है। म्हार लिए क्योंकि सैंडविच खाबो अपनि आदत मे नि है। जबकि सलाध खाबो अपनि आदत मे है। अर सलाद से कई है की जो ऊर्जा है नि वा भी ज्यादा मले। अर दपेहरया मे सैंडविच खांगा तो कई पतो अपने पेट मे <hesitation> कई कई गड़बड़ी हो जा। कई पण सलाद से ये समस्या उत्पन्न नि होवे। सलाद से अपनो शरीर स्वस्थ रे अपण है ऊर्जा अधिक मले। अपनो काम करबा मे मन लाग्यो रे और भी घना सारा घणी सारी बीमारिया से अपण बचारा आदि।